Mi sun d'acordi a pa ciameie cun ël nom cun ël nom dë lait, ma ëntarìa ciamaie cun ël nom dë bevande përché a sun pa pià da ün animal cume ël lait e cuindi për diferensieie e anche al supermercato cuandi vade a cercheie ëntà büteie propi separà rispet al lait dë vaca o dë feia